کولمبیا کا ویڈر فل ڈائیورس اور مست ہے۔ کنٹری کا جیوگرافی <hesitation> ویریڈ ہے۔ مانٹینز کوسٹ اور ایمازون کا جنگل کامبو ہے۔ کلائمیٹ بھی الگ الگ ہے، نورتھن کوسٹ پہ گرمی اور ہمیڈی زیادہ، بیچز اور کیریبین وائب فل سینک ہے۔ اینڈیز مانٹین میں تھوڑا کولر اور بریزی ہوتا، اور بارش کبھی کبھی ہوتی۔ ایمازون اور رین فورسٹ ریجن ہے، وہ موسٹلی کچھا رہتا اور ہمیڈ رہتا۔ جنگل وائب سے گرینری اور ریور کا فل ایڈونچر ہے۔ سٹی جیسے بگوٹا تھوڑا ہائی آلٹیٹیوٹ پہ ہے، تو ٹیمپریچر مائلڈ اور کمفورٹیبل۔ اور میڈلین کا ویڈر ایک دم ایٹرنل سپرنگ سٹائل، گرمی اور کول کا پرفیکٹ بیلنس رہتا۔ میہ ویڈر کا ایمپیکٹ ڈیلی لائف پہ بہت زیادہ پڑتا ہے، اور کولمبیا کا ویڈر فل ٹروپیکل مانٹینیس اور ایڈونچرز ہے، اسپیشلی ایمازون جنگل کی وجہ سے۔